Nkyj mobotum eyi wiadze hjn haw kor efi hc a, dza nkyj mebeyi efi hc nye yarba. Siantsir nye dj yarba yj adze a chaw ankorankor, ebusua na man mu no nyina. Aman aman na ebusua ebusua na ankorankor sjj sika pii dze ko yarba djm ntsi mowc tum a medze yi chaw kor bi fi hc a, nkyj cbjyj yarba na mebeyi efi hc.